यदि मोर नास्तापानीके दुकान रहत कहलेति यनिकि फास्टफुडके जौन दुकान रहत कहलेतिति । अब जौन यि आजकाल चल्ति रहल नास्ता ते मै पकैबे करतुँ नै । जैसेकि चाउमिन पकाइ परत मोहके, म:म पकाइ परत, फ्राइ राइस पकाइ परत । अइसने करके समुसा उमुसा फेकुन बनाइ परत नै । उइसन चिज नाइ बनैतुँ कहलेतिति आजकालके मनैं उहि खैति हैं जेदा तरह । अब ओइनें ते अइबे नाइ करतें नै तौ ग्राहाक- ग्राहाकभरिन तानेक तहनि फेकुन मोहके उ मेलके खैना चिज पकाइ परत का मुल उ पकैनाक साथ साथै मै अपन मौलिक परिकार फेकुन पकैतुँ का । कबु कबु ढिक्रि पकैतुँ, कबु कबु धोंधा पकैतुँ नै, अइसने करेके कबु कबु चिल्ला रोटि फेकुन पकैतुँ, कबु कबु मै मिसौला, गुल्ठि आउर आउर चिज फेकुन पकैतुँ नै, अफरके रुपमे धरतुँ । जैसेकि औरे औरे चिझ नास्ता खैबो तौ उ नास्ता खैबो ते यि मौलिक नास्ता यानिकि हम्मर परम्परागत नास्ता फ्रि कहिके एक ठो अफर चलैतुँ मुल काचिकहतियाँ अब तरिझार अपने केल परिकार पकैबो कहलेति आझकाल मनैंभरिन ते उइसन <hesitation> बान नाइ परल रहता नाते । मनैंभर ते काचिकहतियाँ शरिरके तहनि मजा रेहे या नाइ रेहे उइसन ते सुँच्बे नाइ करतियाँ । बस जिभके तहनि केल मिठ रेहे सुँचतियाँ तहिमारे जिभ लैके मिठ लगना जेदा ति जेदा स्वाद अइना मेरके परिकार फेकुन पकैतुँ । साथ साथमे अफरके रुपमे मनैंभरिन काचिकहतियाँ तानेक तहनि अपन परिकार फेकुन, अपन समुदायके परम्परागत परिकार फेकुन पकैतुँ मै ।